<hesitation> Iku màa bu ina gbàm bù ɖe blèemì iku màa na jɔmi onyo. Iku màa na jɔ̀mi onyo ɖí, ina áwù, èsèse nàányiku kà ɖi ina gbàa kàɖi ina màa bèé gbi ni lèésì nì ábua bùà káɖi kini, màawu tà jɔ̀ɔmiì. Kayi ú nà ɖi áàɖo áni káèè kàɖì ina gbàa. <hesitation> ígbɔ ɔmi aŋe áni màawu una baàyu íɖimi ɖɛ́ɛ́ u na baàyu íɖimi gbàa nàka úni sú ɔ̀mì tà gblɔ̀ nɔ́ɔ̀nɔɔ̀. Úni sú <hesitation> ígbɔké ɔmi zi ámi ɛnɛ́ɛ̀ nàámɔ̀nɔ ètè ina uwo èsèse nì pàntàlɔ̃ɔ̀, ɔmi nyréwu ìfàkpà nùú píè le blɛ̀ɛ kúùɖɛ̀ kɔm tú nyo. Kini búá ɛɖi kíni ɛɖì na jɔ̀ ɔ̀mɔ̀lɔ gbàa náka náka. Ábua màa ne zi jɔ̀mi káɖí ni trìkóò èsèse trikóò èsèse, ígbɔɔ íɖi na baàyumi náka náka, sú kayi ì nyo kini búá tè à màá mu ákà. Tè yá úŋù nàáa zo po somi. Kayi ùŋù ɖòo posomi kása ɔ̀mɔ̀lɔ èni ne ɖìmi. Ìtà fɛ ìɖí abayúu nɔ úni sú ìtà gblɔ̀ iku wèe nɔ́ɔ̀. Iku wèe màa na gagla baàgu íɖi úŋò àlɔ ɔ̀mì tà gblɔ kíni nɔɔ <hesitation> ́iɖi kíni.